Gny sakafo hany manta izy io da misy tsirony, ah otrikaina ma- maro samy hafa. Fa gny défaut-ny avao se mety hisy bacteries amin'ny izy amin'igny, mety tsy ho zakan'ny gny kibo. Amizay fotoana zay, zay gny vokadratsy ratsy azo avy amy gny fihinana hany manta. Mamparary kibo.